A taka ɨó taka taányo ja va'a inɨí pero tu jiniyo te a veces <noise> suni jaá jaá in tiempu ja ja jaku nasáma xinɨi xi ntú ɨɨí inɨí te ja kuni este vátuni kɨti inɨi vatuni te nu este ɨó ɨó yoó ja ja kuni esté va'a inɨo va'ani suni inɨo nu tuni ɨó te suni suan konte nasaá tiempu jaáyo pero nu ɨó ta'ányo ja kanasama xinɨi te tuá kunɨí este vaá inɨi pero <hesitation> nuni jai in nasaá kuia te kanasamai jina'ai a suchi vaá ini te suchi kántú xaán inɨí te sin tu'un ka kaan' íí jina'ai.